Okunu me mi wol yi banu ivom ekein usokun na nu me mi mon yor dor ekun enanina imo da neni yor, baw enyanu ator aboru aboru aboru nu ewey abo nu avai nu eyen nu eja ekun en̄an̄in̄a, ekuru nu egbedine isen, en̄an̄inã na yor ator nu baw eyenyor baw eyen mu udamu baw eyen mu ugirinan baw eyen mu upidim, baw eyen mu utu- uvai injzo, utuvai daingo, ikpola aduwey na kre iyi nu aboru nu usokun eyan dor nu ejan egbedine nu isen, ekuru ekun enanina umene nu eni me mene bana okunu mi donw nu mi wol mi yi numi mon yor, mi mon okunu edegine ekun en̄an̄in̄a, utom en̄an̄inã nu ekun nu ma- a nu eni eva ta yan banu me kotu mu upidim ator yor kire iyin ator nu usokun eyan, eyen ekurunu ekun en̄an̄inã, iyor iyi nu iyi ubo uyen ne ni banu ivom ekeiniuna okunu eni edor nu eni emon yor nu eni yor ka ekuru ewol te eyite imomini ewey, eni yor kire eyi von ubo yor yor evon me yena, ator yor nu me kotoyi mu esina yor, eyi nu ator nu imo da neni yor nu egidi nu eji na eyiye yor. Egidin nu banu baka eyiyen, eyo ator nu baw eyen dor nu baw ejan gbedin igbediam eva nu eyen nu ekein igbediam eva nu eyen nu ekein ewey baw, ator na nu mi kotu yor kik- e baw eyin nu ator nu usokun eyan, usokun okel mu esinu ekein rubo nu eni eyan okpekpe eyan ma eta tul nu ekein nu me kotu manu tema, ekan yor nu me kotu mu tema ka usokun nu eya nu utor eyan ekein nu me kotu manu tema yor, oyor banu baw eva nu ekun en̄an̄inã nu igbediam etulese, ator na nu usokun eyon yor baw me kun en̄an̄inã oho nu ukpe yor okiminete oyi tul te obam ututu mu ukpe ubo na nu igbeny nu ibam iva nu me ta tul obam ututu muwin ukpe ubona baw me gbow en̄an̄inã, baw me gbow eji yor egbo te eji yor enu usokun eyi nu ewey nu me kun enanina dee enanina nu enu usokun me kun na yor oho nu ukpe ovenele nu mi obam ututu miwin ukpe dor ekel te me dian mu ukun, me gbow eji ma- a mor ta virese, egbow te eji eviresete dor edin me yi kurowya, ekurowy te eji yor edin ma- a sete uviw otal te baw eda me mi tor me tor eji na, etor te eji na evire sete Ma dor oho nu baw eda me da yi kpevy en̄an̄inã yor, onu usokun okpevy nu ibranka igburo, onu usokun okpevy nu ibranka okpevy nu nbikpa. Idiom nu okotu mamu idiom onu usokun mo kpeva iyor nu emenem nu eni eva nu erere ma a eta tul nu atar aboru na nu mi kotowy yor nu eni eva eyen oyor dor nu oyin ubo uyen neni, evon eswa, evon ogiye, evon ahrar nu ekpeiny nu okunu me va kun ukun goge evan me ta, ekun de eviresete dor ina ahrar nu idiom nu baw me kpeva nu baw evon nu eyein, ekiri yor kuro mu esiyo, egbediam isen evon uko, evon uviuny, evon uvori, me va ijukuru, me faa gbidi ahrar igbediam yor goge baw eva me ta dor nu egwanu aviuny baw eva wol mu eda dor nu eva me ta gbedi isen yor isen yor ka oho nu uvuw, uvuw mina dor eta do, egbiye nu isen, egniye nu ikpokpo eva me yi diana, oho uvuw ewey egbiye isen efiyese nu oho ubuma ekuru yokuro mu esiyo ugaga inuvram yor ka eyi nu ewey eni egbodin eda me dia dor nu eni eyan nu aviuny evon ako me faane banu ivom ako me yanya me ta tul ulala. Eni evon atuwo neni eva me ta dor eni ta me kpuro idedien, i dedein na nu eni me kporu yor iyor ukpain ovu inum nu eni eva gbo din me dia, onu ude otien nu isay, eni ekuru me daw eki, ewey nu eyan ator nu ebor esise dor na ede ahrar eyun mi ivom nu me duwa abor, iyorkre iyorkre iyor ahrar nu eni emenen nu eda me, dia, eni me yainy eki, eni me yainy eki ivom eni me yainy eki oroto, eni meta indele, eni me ta rumu ekpe, eni me ta ahiankwo, eni me ta iki nu ikpeki nu eni goge, eni me ta eki choba, ekivro ekivro eni me ta dor nu eni eta denu ahrar na nu eni me deya yor eni evia shiyein mu ivom vai neni, eni ekuru me deiya. Oyor ubo nu onu usokun evan eyein.